I love spending my money on my kids and my grandkids, knowing if I’m gonnae get something that makes them really happy. I just love- I also love buying boxes because I always have this thing, ‘cause I’m an organised person, I love seeing containers that are neat and small that I can pack things away, you know, that’s just- it’s just got great space where-

What’s my best film? Midnight Express [inc]. I love Midnight Express. It’s based in Istanbul but what a story. Honestly, it captures you. And I remember telling my son about it and he did it for his media. His teacher told him that’s the [inc] you had to watch films and that film just came back to me, Midnight Express. It’s an old film but there’s a lot you can take from it. So that’s one of my films I would say is on the favourite list.

I love graffiti art because I feel it’s an expression that people bring oot in theirself. People might think it’s just, you know, some mess that they’re putting on walls but if there’s a lot of creativity in there, it’s a lot of expression, the feelings. I just love it.

What can I say about my children, right, I’ve got one son, four daughters and they’re my wee treasures. They have educated me so much as a mother because you don’t be given a handbook out and those kids have taught me so much in life. And they’re so different every one of them. Um so my kids I’m so proud of them. You know, they have not had it easy growing up in life because I got them into an education where there was a lot of pressure and it was OK for me saying I want the best for their education but I wasnae in there but I put them in there and it- they- they rised above every challenge that came their way and it made them- it broadened their horizons and I think it gave them a bigger understanding to the world and people.

I love Glasgow. I’ve got to say, right, Edinburgh’s the ca- eh, the, eh, the capital of Scotland, but see Glasgow, for me being a Glaswegian, as we call ourselves weegies, I would say they’re the most friendliest people, they’re the most down to earth people. Glasgow at times has had a bad reputation, but everywhere’s got, you know, its good points and bad points. But, in Glasgow you get people that would be there to help one another. They’re just the salt of the earth. So for me the city of Glasgow is the best.

I’m proud of my weans. See my kids, they have done theirself proud and me proud. They have rised above so many challenges in life and, honestly, it blows my mind because it’s no been easy. Especially the education that they got. Um, they were up against a lot of different classes in life. And to fit in and to pr-pretend that you’re this person that you’re no. And they had to face that in life and that wasnae easy, so I could not be more prouder than what I put my kids into and they taken it on board and, um, they have achieved so much.

I loved when I was young with my daddy. My daddy was a singer and I’d play the accordion and he would sing, like, Johnny Cash, Boxcar Willie, and I would be playing the accordion to a' these country and westerns. And he would then play his wee mouth organ and it was so- it was so cute when you think of it. But I loved playing the accordion and- anyway my wee friend, he was in um this certain band. He would learn me his tunes and I would learn him my tunes and eh it was just great having a wee accordion, a wee music box to play when you were young.

One of the most expensive things I bought- it- it probably wasnae the- the one but I always remember I got these doors oot of nextdoor.co- com and they were stunning and, honestly, they were so beautiful. And see when I moved fae that house, I wanted to take them but they didnae fit the other hoose I moved to, so I was gutted because I loved these doors! Anyway, they were really expensive, eh, so that- I would say that was one of the most expensive things.

I like to try and save some money on things that are- like, say for example, eh, heating’s very expensive the noo but I just feel I’ve got a big onesie, <laughs> I’ve got jogging troosers with fur inside. Do you know that way I know it sounds crazy but I just feel-. Also, I think people go over the top buying too much. I always say less is blessed, so I’m very economical that way. And I think a- again it’s because when you’ve been brought up with a big family, you’ve had a big family, you appreciate the small things in life, so, I’m quite good at saving.

Oh I love going gigging right. One of my favourite gigs was Jason Derulo. Oh my god the outfits, the body, the music. It was just outstanding spectacular. But then I’ve got to say it’s between him- Stormzy’s a different kettle of fish I love big Stormzy. He was amazing. It was like a' these about th-thousands and thousands of young people going to see Stormzy, it was like going to church with Stormzy. Blinded by your grace oh my god it was amazing.

My favourite toy as a wee kid, right, it sounds funny because I was a girl, right, but I just loved a ball ‘cause I love playing football. So any ball that I seen- and I always played keepy-uppies with the headers <laughs> and it’s funny, see when I got my son- when his friends would come over, this wee inner child would come oot and I’d say “can you do keepy-uppies?” <laughs> so that I could compete. <laughs> Anyway, a ball, that would be my favourite toy.

My favourite dish is shepherd’s pie. I love preparing shepherd’s pie. It’s very therapeutic somehow. You know, the amount of potatoes that you, just the way you brown it and you brown the mince and, you know, it’s just a simple dish. And it’s also quite um healthy as well, you know, ‘cause there’s the vegetables in it, the carrots, the onions. You can put other vegetables in if you like but- and the potatoes. It’s just a lovely dish and a simple dish. So for me, shepherd’s pie.